إذا صديجي يمر بيوم سيء بالعمل, أول شي بسويه, إني أسمعه, أقوله أنا هنا إذا حتحب تتكلم عن اللي صار, بعدها إذا حسيت إنه يحتاج لفترة راحة, أقدر اقترح عليه نطلع نتمشى, أو نروح مطعم ناكل فيه شي يحبه, ممكن كمان أشارك معه موقف طريف صار لي في العمل أو موقف مضحك عشان أخفف عنه, في النهاية أقول له إن كلنا نمر بأيام زي كذا.